أفضل تكون عندي القدرة على الانتقال الفوري. الانتقال الفوري يوفر لي الوقت ويسهل علي التنقل لأي مكان في لحظة، سواء للسفر أو لتجنب الزحمة. بعد، الانتقال الفوري يكون مفيد في حالات الطوارئ أو إذا احتجت أكون في مكان معين بسرعة. قراءة العقول ممكن تكون مزعجة لأنك بتعرف أفكار الناس حتى لو ما تبي تعرفها.